Aña yúi hu koo via ta nra kuali kuali ti ta oriva, do tu chinruti kiti nro ta ngu koo káa jan koo <hesitation> tón kiti nano yó tá kitijan xanra yui kiati chí yui ña nrav nreñati tá kati xao a nraó, ta ngu koo ká yo xanra nrav nre ñati ta xisss kiti yó xanra, tona tinti nrami na kati tá, to oxa kon yachío kutato tá xaniñati ñajan ngu kiti yugi koo yó.